Ny safidy malalaky koa i da fahafahategna amy amy safidy ny raha ategna na misafidy ny olo tia tegna zay gnatao hoe safidy malalaky raha tsy raha tsy teritery zany ny atao hoe safidy malalaky